Toetra anagnana perroquet an, perroquet an afantarantsena maro ananjy alongany a de mahe mizaka izy, ampenarinao mizaka izy an de heny io de na zovy zany miditra an-dragno akao ka akeo izy de raha avy nizaken'olona igny a heny mangerigna ananjy, hena perroquet koà mangalatra <hesitation> feona vorogna <hesitation> kara ananjy vorogna samy vorogna zany de hena perroquet mangerigna ananjy.